أعتجد إنى ب-بفظل إنى أكون من دون نوم، السبب هو أن النوم هو وجت يضيع فيه الكثير من الوجت، وإن لم-وإذا ما كنت مظطرة للنوم أجدر أستفيد من تلك الساعات في الأيام بأنشطة إضافية، سواء كانت للعمل أو الدراسة أو الهوايات، أو حتى قظاء الوجت مع العائلة والأصدجاء، عدم الحاجة للنوم يعنى إننى سأمتلك طاجة متجددة طوال الوقت.